A Brezily, toetr'andro trôpikaly. <noise> Misy <noise> fotoa magnora <noise> fezay fezay fa da misy koa gny masoandro fandehan'olo am plazy. Mafana!